भारत ऊ मौसम बहुत विविध निच, क्योंकि हुजु ईद विशाल देश <hesitation> तच। जवा अलग अलग जलवायु क्षेत्र निच, जवा मुख्य रूपस चार मौसम निच। वसंत, ग्रीष्म, शरद, और शीतकालीन। भारत कऊ विभिन्न हिस्सों मौसम अलग अलग निच जैसे कि उत्तरी भारती ठंडा रंग शुष्क मौसम निच, जबकि दक्षिणी भारत गर्म रंग आर्द्र मौसम निच। मौसम ऊ मुख्य विशेषताएं। सर्दियाँ, दिसंबर स फरवरीस तंग तापमान आमतौर पर दस डिग्री सेलसियस ओ बीस डिग्री सेलसियस निच, जनवरीऔ पांच डिग्री सेलसियस तंग ली गिरच। <hesitation> वसंत, तापमान धीरे धीरे बढ़ेच दौ पेड़ पौधे हरेभरे ली हाचिद। ग्रीष्म, तापमान बौधि निच, वर्षा बौधि हाचिद, जुलाईऔ औसत तापमान तीस डिग्री सेलसियस तंग निच। शरद, सितंबर ईस नवंबर तंग निच, तापमान धीरे धीरे कम हाचिद, पेड़ पौधे पीग रंग शवीग हाचिद। निंगानु ध्यान रखेन्नौ जरुरी निच भारत ऊ विभिन्न क्षेत्रों मौसम बहुत भिन्न भिन्न निच, हुजु महत्वपूर्ण निच कि निंगानु हाम यात्रा ऊ बीम ज्ञयाच।